Jʊ mə kʊwɔ <noise> a nyəm məndi gəm fɔ a yauli kəngkə bʊlami a ni nʊngəlli yau mən, mən gʊni yau mə kuwɔ bɔ jʊ gəwɔ jʊ ba bwi mən suwale mə jʊ mən kuwo ani nʊngəli nɔɔli jəbɔ bwilagɔ ja maaka kilan nei jibɔ bwila gɔ nəngo nɔɔligɔ ala baligɔ kwanɔ a dou bali gɔ jəga təm agwi a yitəgoi a bwilagɔ gəm nəngo suwale gɔ dweyeni uyo sai bʊngəno a kʊsi la baligɔ dam a təmi you mi gənə kwani la sʊwale gɔ nan kebo gə mwal taal nəl gənɔ lei sai gə jigən, nan kebɔ gə mwal taal nəlgənɔ lei sai gə jigən to kel gø gə suwale nyi you to na kwanɔ wɔi we la nɔɔliga dənna jəgga təmi? to nan bʊla kelgɔ nyi nyo kwamani mə bʊla kelgə lei sai a ni nʊngəl mʊ nən bali nɔɔli a den a jəga təm la mʊ sʊwale mou nan kebɔ nel mʊnɔ mʊ salai mɔ mʊ jigən ji yo na kwanɔ wɔ fiyangi ga, jəla mʊ nɔɔligo alan kwan a di nyo sə nɔɔligɔ agʊnəm mʊn wʊni a maabɔ nyo la taba file gɔ na kebɔ nəl gənɔ gə salai nagə ji nɔɔli gɔ.